Kui'i es durazno, yandee es capulin este uun manzana viña'a ujun, pera hé es yenani jun yenani ujun nde'e ye nani ujun ujun.